Ny kolera gry zen̈y, karà koleran’olo maramara. Karà olo olo maramara sain̈y tsy de milamina. <hesitation> I koa fa tonga ao an-tsaiko voanilohany zen̈y le olona karà mora miova sainy zen̈y ia. Malaky miôvaôva karà ren̈y zen̈y le olona man̈ana kolera gry àby oe, ia.